Araiky, telo, dimy, fito, sivy, raiky ambinifôlo, telo ambinifôlo, dimy ambinifôlo, fito ambinifôlo, sivy ambinifôlo, raiky amby roapôlo, telo amby roapôlo, dimy amby roapôlo, fito amby roapôlo, sivy amby roapôlo, araiky amby telopôlo.